واحد الليلة واحد رائد الفضاء قرر انه يسافر للفضاء ومشى عليه ولقى واحد النجم يلمع وكبير بزاف ومختلف على النجوم الاخرين وخذا المجهر ديالو الاليات ديالو وبقا يشوف ذاك النجم واكتشف انه عضيم بزاف وعندو واحد الالوان غريبه ومتناسقه وتفاجا منها وعلم بها العلماء الاخرين